Fomba ataoko mba hitana lalagna za ko tonga amigny faritra iray ka very za de fomba ataoko maloha volohagny mizaha GPS za avekeo na za magnotagny ologno na za manotagny polisy na ko misy polipolisy akeo miteny za azafady polisy é aiza mo toerana mananjany é de zay de zay fomba ahitko toer de hitako fogna izy avake. <laughs>